بون انا <hesitation> نفضل يكون عندي <hesitation> ضعف مالي لانو ضعف العمر يراه يجي يوم بعد، بالصح ضعف المال، نحتاجو ضركا، باه ن-نقضي بيه صوالحي، نحل بيه مشاكل، نشتري بيه الاحتياجات تاعي لحوايج اللي راها خصتني. المال افضل ان يكون عدي <hesitation> ضعف المالي الحالي، نقدر حتى نستثمر به، ندير بيه كنش بروجيات.